nam tokkit gaf tok, harriya issat dufe wonin yeden namanyaa anin kun <hesitation> yaani advice cchole, wasia cchole sirra fudenno fedaa kuhusu won fulania, won gaf kun an siyede kun maan dagarte? Dub nam kaant irra ke wonin yeden wasia itkanne namanyaa won akasisun hiitatu rale fudedi lam lakisi yedeni.